Mchelek ii kwee, ya ikwee, ilal maat, yachamukansot peek, iuun mchelek, korok korok indene, kochamukanso indena mwaita, indene chumbiik, ak indene kitunguik, korook irongchi mchelek. korok ikany saishek taman ak muut, koruryo, korook isutu, korook ikany kouryo, korook isafan.